<hesitation> علشان <hesitation> تت-تعلق لوحة على الحائط. تحتاج براغي، مفك براغي وميزان. تختار المكان المناسب على الح-الطوفة وتستخدم الميزان عشان تتأكد أن اللوحة مستقيمة. تحدد الأماكن اللي فيها البراغي وتثبت البراغي باستخدام المفك. تعلج اللوحة على الح- على الطوفة وتتأكد أنها ثابتة. وبشذي يكون عندك صورة حلوة.